हां हमन जैसे निराई गुड़ाई करे जाथन तो देखत है। की बेलचा से नीचे ले ऊपर कती प्रहार करिहा मान ल नीचे से रट ले मारिया तो खोदाई चालू होजाहि मान ला खोदाई होय के बाद अपन जाहुआ में रख ल फिर जहां भी रखना है मिट्टी ला ओहा रख सकत ह।